Wen taq xtiq tij tya'j ak' xtiqb'iij jur xqeqaal chwa'q xtiq tij jun ak' wu wee o ksaqrik xq'eq tiq tiij jun ak' chee qb'an k'chi' kuj tararoook aleey nodiiy jnik'wu ujk'o chjaay xtiq chop wu ak' wen peen tchoptaj ri ak' taq tchoptaj ri ak'ri' no'j rwi'txik ak' k'olik chemo rwi'txik ak'kolik xika'yij wa jumuul kpee ri wnaq xaq ju xuk'ju <hesitation> esb'al macheet ri xtoch'ri wnaq ri rqul ri ak' no'qal kb'iitz'rqul ak' k'olik chemo rwi'txik ke ak' i taq xwitaj ri ak' i xtiq mich' chi xtiq mich'njeel wu rplumil ak' tiq micha'ataq xtmich'tjik xtyo'qan chi'jun jun <hesitation> jub'oot ya' xtroqwxik wu ya' ya taq ya ri ya' k'ten xtqaaj k'chi'chu wu ak' i xtmich'ik wu riij wu ak' béer xtb'anlax chu ak' xtch'aaj wu rkweerpi'l ak' k'chi' tek'xtb'anik k'chi' xtb'anik pedaciar ak' b'eer xtb'anla'x chu ak' tek'xta'n chi' chu q'aaq' xtqajik pt'u'y xtan chu q'aaq' tek'xti'qtaqiij chi' sk'ej che xtiq ya'qaaj chu rkuna'l. Oxtiq yaqaj chichi' la <hesitation> kb'i'xik pideey cha'kb'i'xik por yolb'al moos xtiq ya'qaaj chriij no'j xtqaaj ri rsk'ejik ak' rech qatz wooniit luuj xtijik xtiq tiij ya taq xtcheq'jik ri ak' a no'j xuq nim, nim <hesitation> rtyeemp ri ak' taq xtroqwiik jun keeb'oor lo xtk'amb'ik xtk 'oob' ri ak' chu q'aaq' peor si mon ri'j laj ak'chik peor si ju tzeek mon ri'j ti'tak' chik mom ri'j ak'chik a xuq mom kow rtijik rtya'jil no'j are'k'ri jab'taq chemo rb'anik ri ak' kepli kb'i'xik nk'i nab'ey xtiq choop xtiq mich'riij tekp xtiq b'an k'eeb'chre' tek'xtiq ya'n chuq'aaq' tek'xtiq ya'qaaj rkun'al jab'taq rku'nal are'k'ri' ri sk'ej ri pteey xtiq ya'qaaj chriij xtiq b'an tek'chi' taq yaa xtch'eq'jik ri ak' chi' xtiqesaj pt'u'y no'j xuq kee xttew rik ne qi'n sino hay mon aceite rtya'jik ak' tek'chi' xtiq tiij i ween chu ryo'qik qk'aslimaal ween tamb'ien chu ryo'qxikla li qchaqaab' rech xkuj chuknik la'ri rtya'jil ak'.